Jue ëch dun ajtyë në i'ixë yë a'ax dun o'omy nejpë, yë o'om kat'spë y tët's yë o'omy yaj nënyakoxëyëp yëyë ëch du ajtyë nëwëp.